أستطيع التحدث باللهجة السعودية بعدة لغات مثل العربية والإنجليزية، <hesitation> إذا كان لديك أي سؤال أو مساعدة في موضوع معين أنا هنا للمساعدة، يمكن أساعدك في أي شيء -أي شيء أناا أتكلم باللهجة السعودية واللهجة العربية.